Un satellite o gia into spaçio avanti e inderê e resta intorno a unn'òrbita graçie a unn'açeleraçion centrifoga da unna parte e da l'atra. Se quella che tia da unna parte l'é ciù fòrte de quella che tia da l'atra, o satellite se perde inta galassia ò vëgne zu pe gravitæ e piggia feugo. Se e doî açeleraçioin se bassan o satellite o resta in òrbita.